Sifəri zhanghəu mətləu makərəu fwaɗəu tufəu kwah məɗəfa chisəu dləa kuma kwabəzhang kwabəmətləu kwabəmakərəu kwabəfwaɗəu kwabətufəu kwabəkwah kwabəməɗəfa kwabəchisəu kwabədləa mətləkumnyi mətləkumnyi parnya zhang mətləkumnyi parnya mətlə mətləkumnyi parnya makərəu mətləkumnyi parnya fwaɗəu mətləkumnyi parnya tufəu mətləkumnyi parnya kwah mətləkumnyi parnya məɗəfa sifəri zhanghəu mətləu makərəu fwaɗəu tufəu kwah məɗəfa chisəu dləa kuma kwabəzhang kwabəmətləu kwabəmakərəu kwabəfwaɗəu kwabətufəu kwabəkwah kwabəməɗəfa kwabəchisəu kwabədləa mətləkumnyi mətləkumnyi parnya zhang mətləkumnyi parnya mətlə mətləkumnyi parnya makərəu mətləkumnyi parnya fwaɗəu mətləkumnyi parnya tufəu mətləkumnyi parnya kwah mətləkumnyi parnya məɗəfa mətləkumnyi parnya chisəu mətləkumnyi parnya dləa makərkumnyi makərkumnyi parnya zhang makərkumnyi parnya mətləu makərkumnyi parnya makərəu makərkumnyi parnya fwaɗəu makərkumnyi parnya tufəu makərkumnyi parnya kwah Makərkumnyi parnya məɗəfa makərkumnyi parnya hisəu makərkumnyi parnya dləa fwaɗəkumnyi fwaɗəkumnyi parnya zhang fwaɗəkumnyi parnya mətləu fwaɗəkumnyi parnya makərəu fwaɗəkumnyi parnya fwaɗəu fwaɗəkumnyi parnya tufəu fwaɗəkumnyi parnya kwah fwaɗəkumnyi parnya məɗəfa fwaɗəkumnyi parnya chisəu fwaɗəkumnyi parnya dləa tufəkumnyi tufəkumnyi parnya zhang tufəkumnyi parnya mətləu tufəkumnyi parnya makərəu tufəkumnyi parnya fwaɗəu tufəkumnyi parnya tufəu tufəkumnyi parnya kwah tufəkumnyi parnya məɗəfa tufəkumnyi parnya chisəu tufəkumnyi parnya dləa kwahkumnyi kwahkumnyi parnya zhang kwahkumnyi parnya mətləu kwahkumnyi parnya makərəu kwahkumnyi parnya fwaɗəu kwahkumnyi parnya tufəu kwahkumnyi parnya kwah kwahkumnyi parnya məɗəfa kwahkumnyi parnya chisəu kwahkumnyi parnya dləa məɗəfəkumnyi